Ya desera magneratany na tsindrintsakafo zegny bôka: io ôhatra edy e <hesitation> salade de fruit zany mato tegna desera internasionaly ôhatra frèzy aharo katakataka avekeo aharo magnanasy hely mety tsara aharo yaourt zany ohatra.